Ka- marobe karazagna mofomamy misy gâteau, cake i, madeleine a, mofo ravina, mofomamy vita am'lafarinina f- sy afangaro fa tonga de lafarinina de asagnina, de godrogodro, mofo akondro vita amin'akondro miaraka am'lafarinina, tegna maro.